Mebedzi kan ada moho edzi akyerɛ nyimpa kor no. Mebɛka dɛ ebia wͻfrɛ me Ekuwa, na mebaa ha dɛ merebedzi me nyɛnko n'afe wͻ nhyiamu a hɛn nyinara yehyia wͻ ase yi ase. Na w'atar a ehyɛ yi ͻyɛ fɛw na m'enyi gye ho yie paa. Etͻ no hɛn. Bea a etͻ no no mebɛpɛ dɛ ebɛkyerɛ me na m'atͻ bi. Ana yebotum ayɛ anyɛnkofo.